Pues este ca jʉntʉgay ap hʉy ʉse tzʉcpa para que buenu una vez que ʉgjegʉyʉ cualquier cosa cap hʉy zʉmpa pues cap para que cap jujpa cap cac jujpa pues cac tzʉshi ajpa cac ca cac tzʉshi chʉcpa ca ca nama cualquier cosa ap hʉy nama majbien wat cualquier cosa shino que cap hʉy nʉcjujʉypa y cap cag une chʉcpa cap une yagchʉcpa pues cap ca jʉntʉgay ca wʉti jʉn tʉgay igamente pues cap ney ytambien ney e ʉse ʉse chʉgsucpa pues pero cap wa ney musʉ a ciencia cierta tiepʉ hʉy ch+úgsucpa cay ʉse porque cap unechʉcsucʉtʉpa ʉ porque cap hʉy cʉmʉŋsucʉtʉpa pues cap hʉy hʉy chʉcsucpa cay ʉse y otro que que nama ca pues todo jʉn tʉgay todo este mas bien todoo jʉn tʉgay pues cap hʉy chʉcpa cay ʉse porque cap chʉshiasucpa pues aguila cap hʉy chʉshi ajpacap <hesitation> Mʉa todo animal todo tzajin todo hʉy piŋpa para que cap hʉy une hʉy nʉcsajaypa cap hʉy yacʉsʉypa pero cap hʉy jʉsʉtzaipa pero cap hʉy yacʉsʉypa ca aguila ca aguila cap hʉy yucjʉ ca jʉn tzamʉ jejpa ca jʉn tzamʉ cap este pues hora shi que cap cap ʉse tzʉcpa wat ʉse chʉcʉ pero cap ca chʉshi ajpa pues ʉchi wan musʉ mero exactamente pero pero ca'sa cap este jesucpa pues ca nama todo clase de jʉntʉgay pues cap hʉy tien quey ʉse tzʉcʉ para quey hʉy chʉshi hʉy cʉmʉŋpa